Allor p' quanto riguarda 'a musica in realtà 'a quann so creatur che c' steven 'e lettor CD, 'e nastr, 'e cassett accussì, semp sentit cos. Pò 'hann asciut 'e prim MP3 e 'e lettor multimedial cos cu 'o scherm e quant'altro e là allor verament putiv purtà 'a music cu te pò munn. Là dint c' steven cient, duecient canzon e là cagnav tutt cos, però 'a quann so creatur io in genere musica italiana aggio sentut poc e nient. Pur si ci stev mammà m' piacev 'e sentì a robba soja, a Claudio Baglioni, Lucio Battisti, Ricchi e Poveri, Renato Zero, ij m'aggio semp sentut roba straniera. In generale a quann so creatur m'aggio semp sentito hip hop, rap americano, Eminem, Tupac, e chist'ati. Pò chianu chianu dicimm accussì comunque m' sentev, sai staje cu nu cumpagn, t' sient chis, t' sient chist'ate. 'O poc 'e rock, ACDC, 'e Nirvana e stu genere accussì. Poj è trasut 'o mument invece che sentev 'o poc 'e pop, pop italian, 'o festival 'e Sanremo. M' jett a sentì Ligabue o Vasco Rossi. Chisti'ccà nu poc chiù giovani e poj so passat invece a chill che mi piacen 'e chiù mo è proprj hip hop italiano. Sta sia chill in dialetto, 'o classico è Luchè, Co'Sang. Clementino, Rocco Hunt e <hesitation> invece pur chilli là <hesitation> nu poc chiù internazional Willie Peyote, Rancore, 'o Caparezz 'e turn. In generale dicimm accussì, nu poco chiù veloce, nun è tanto cantato pecchè alla fine là fa 'a rima. Quindi mi piace proprio 'e giochi 'e parole che fanno, 'e linguaggi, 'o testo, 'o fatto 'e cantà in generale che che hip hop principalmente nun è che che 'a sapeven tanto. Tien 'a voce come si deve. Però dicimm che chest è chell che sent chiù spess, ma nun è che se m'aggia sentì nu concerto 'e cocched'un ato nun mo vag a sentì. Mo pe dicere l'anno passat so jut 'a nu par 'e concerti, so jut 'o concerto 'e Marracash, so jut 'a sentì a Willie Peyote che pò stann 'a Torin cà chist fann concert ogni ogni par 'e mesi. E poi aggio jut a sentì pur a Rose Villain e pure mo ultimamente 'a canzone che 'a fatt 'a quann è jut a Sanremo m'è m'è piaciuto.